أنا نفضل أني نفقد المفتاح و منسقطش هاتفي علاش لأنو هاتف نتاعي يحمل ياسر ذكريات و أمور محتافظه بيها فيه ف منقدرش نفوت يومي بدوني أما المفتاح فهو عادي نقدر نجيب واحد ثاني ف ماش مستصعب عليا.